باش تحضر الحقيبة نتاعك وتعطيك وتلقى فيها برشا مساحة ، أول حاجة لازمك تهز كامل لي حاجتك بيهم هكاهو ، لي بالحق الحاجات لي تسحقهم ، تحطهم هذاكا تطويهم بالقدا بالقدا معناها باش تلقى تخلي عندك مساحة في الحقيبة ، الحاجات لوخرين هكا الصغار تحطهم في اكياس صغيرة ، باش تحطهم من بعد كل حاجة تبدى بال كل واحدة تأخذ مكان صغيرون، متكثرش عليك برشا حاجات ، الحاجات الثقيلة تحطها من لوطا ، الحاجات الخفيفة تحطها من الفوق.